Ley time I wor very unlucky dah ley time wer ley nelson mandela washington youth program come abor so I wor youth chairman for my community yeah in monrovia right in barnesville there dujah college so dah how one of my boy give me ley code yeah ley info dah how come my seh too put myself in gleekata quick he say oh my man ley application on ley us website oh you mon <hesitation> man mon go browse ley whole night dah how I geh it I apply my name come all pass through ley interview everything ley first one ley second interview nah becor aay wor covid time they wor doing it online yeah so dah how dah day I dressor oh buh ahn know what got in my head I go take ley shirt off becor ley man say he wor nah gonna use camera I believe dah what make it ahn go dah how ley interview time started ten lor clock in ley morning I go put my com <hesitation> my- my phone on nah to go start ley interview ley open ley camera straight dah how I pause aay I go wear my clothes I come went though ley interview while my man dem ley selected them they wor going They did ley selection ley final <hesitation> you know week I nah move from in margibi dah time I left monrovia I went margibi and all to go hustle I pause my hustle who nah want go america for six weeks wer ley people yor will be learning some tins dem about youth leadership and tin dem come back liberia you come bullshid all dah level and tin them they stick aay in me they left me behind all my boy neh give it yeah anytime I sit down I be thinking about it and ley age nah aay na there nah for me to be youth again all dah one it can be playing on me dah ley whole code